Warna kunik so na metema awan au wamanene warna ia so na awafandele kunik a ma nana'ak yang ala nasun so na al tao kunik neu. Boe ma delo latuk kala, delo latuk so na lon na kunik. Ma badu ma lopo la bo, ba'un na warna kunik